ما عليك الوظيفة بتجي بس لا تصبر جرب تدور على تدريب أو عمل تطوعي، عشان تبني خبرتك وتطور من نفسك في المهارات <hesitation> في المهارات اللي السوق يحتاجها، ودايماً تابع الشركات اللي أنت مهتم فيها.